थोडी फल खाणा जी यादिचो बुद्धि वाढा करपाक जाणून। आसा मुणचें बदाम जी खायल्यार लोक सांगतां याद बोरें उरतां मुण हांव एक्जामी डिसांनी बदाम उदकां बुडों द़ोरून खातलो। जी माका जे किते हुवई वाचलां ते याद जायचें मुण।